صفر، پنځه، لس، پنځلس، شل، پنځه ويشت، دېرش، پنځه دېرش، څلوېښت، پنځه څلوېښت، پنځوس، پنځه پنځوس، شپېته، پنځه شپېته، اويا، پنځه اويا، اتيا، پنځه اتيا، نوي، پنځه نوي، سل.